احب الموسيقى القديمي - لانو دائما تكون ممزوجة بذكريات، دائما بيها ذكريات، توديني على ااا ماضي حلو، توديني على فد قصة انا كن عشتوها قبل، فاحب اسمعا كلش